Pues quiemah najah nicpeya, <hesitation> meyacti. noamigos, meyacte noamigos aqui en Tetelcingo. necpeya, oh, pero, <hesitation> pero eh, <hesitation> quiemah. necpeya, quiemah necpeya, <hesitation> pues, ocsente. quiemah nechnunutzah, quiemah nech- nechtlohpaloua, quiemah, tecunisque sente, sente chechec, sente limonurah Quiemah necpeya noamigos, noamigos quiemah necpeya. <hesitation> cuame, cuale nequetus, <hesitation> pero amigos quiemah. necpeya, <hesitation> necpeya chet, <hesitation> muchos amigos, muchos.